Ave, pos la fechaúra duna puerta mos da segurança en impiyendu que no entrin facimenti pressonas que no queremus. Hunciona por mé duna maquinaria interna qu'ataruga el postigu quandu está fechá i namás se puei despechal en entrandu una llavi con dientis. Assina, no ain acessus no deseaus i protegi lo que ai endrentu la casa o del quartu. Amás, las fechaúras moernas están inseñás pa resestil mejol ententus d'aforçal la puerta, i assín ai más proteción i quien las gastan están más tranquilus.